شوف باش تتعلم الكتابه وتعود كاتب جيد لازمك تعود أول حاجه تعود قارئ جيد، لازمك تقعد تقرا مليح الكتب، تعود تقرا كتب ياسر، تكثر منهم، وتقرا المواضيع وكل اللي تحبها، المهم تقرا تا الكتاب اللي تلقاه تقراه وتتعلم منو تهز منو فكره كيفاش الكتاب يكتبو <hesitation> بشويه بشوي ودير مثال ما تبداش مباشرة تبدا قال تكتب مواضيع هاكا خفيفه حتان شويه تتعلم.